ايه ينجم ياثر تاثير سلبي الفن <hesitation> كي يبدا فن في وقت ما خاطر كي يبدا فن <hesitation> كيما نقولو احنا سلبي كيما نقولو احنا <hesitation> الراب لي نعيشو فيه تو هو فيه جانب فني جيد وفيه جانب فني سلبي <hesitation> ساعات ثم أغاني ثم حاجات الشباب نتاعنا تو دونك مهوش قاعد يقدم في حاجات و مش حاجات باهيه قد ماهي يقدم في حاجات سلبيه تاثر على المجتمع فالبيان